:Eheh: nimi :en :ne-a 'sororn' 'on 'ye-a 'nor 'kmo bo, 'on 'ye 'kwi-soon: :yee' 'on 'ye jibe:, 'kwi-sororn'-a 'mo zorn-' 'de mor an-a 'mo dholo-', 'kwi-soon'-a na ti-a klehkpeh bo, an di deh ti-a klehkpeh bo, 'kwi-soon'-a 'pehn-dih. :yee' 'on 'ye jibe:, jibe-a na dholo-', jibe-a 'mo, en :mor :ne-a 'sororn' en-' 'mo, :mor 'jiba <hesitation> no :bhoehn-dih dholo-' eh kpon, en 'da :ka glu gor-a :yee' 'an 'ye-dih 'o jiba-a 'da :ao', jibe <hesitation> :mor zorn zen :mor eh no :kula' doh eh kpon or. eh-' 'de zorn zen 'o eh-' 'da :ao', <hesitation> jibe <hesitation> eh-: 'kwi-soon'-: me-: 'on 'ye deh 'jeh-eh